Ɗun kaa e ley ñanduuuji ɗii ñaamataa ɗii e terɗe maa ɗee. So anda maata jonkaa eɓe mbaaltii, ɓe ngulataa a tampataa.